Mbe'i kocceeje, non no ngaɗa e gaɗa ka takaaki kocceeje arannde, e ɗi ngoodi gaɓaaje taggotooɗe koo noy, ɗe taggoro dow ɗe taggoro les, nden mboo kofotooji maaje to memi haayre e takka ɗon ɗum njogo.